في عمان <hesitation> اكثر الاشهر حرًا <hesitation> بيكون شهر اغسطس بتصل درجة الحرارة الى مستويات عالية واكثر الاشهر برودة فهو يناير بتكون درجة الحرارة معتدلة بالنسبة لبرود <hesitation> بالنسبة للبرودة بتكون <hesitation> بالنسبة للرطوبة بيكون يوليو واغسطس بسبب تأثير موسم الرياح.